Orang bilang sisir itu par lurus rambu. Beta seng parcaya. Akang lurus rambu bagemana deng sedangkan katong pung rambu ni karibo ni. Katong sisir-sisir dari katong umur barapa, umur lima taong sampe su sakarang mo maso tiga puluh ni katong pung rambu bagitu-bagitu sa. Mlahan katong gondrong. Su panjang ni katong dong bilang sisir rambu supaya akang lurus. Pi. Beta tarek tarek tarek tarek sampe rambu-rambu samua tacabu jua akang seng pernah lurus. Ini orang dong kasi cip ini jua katong pusing lai katong yang rambu-rambu karibo ni. Tapi ini sapa yang kasi cip ini manya kasi ajaran ini. Bilang sisir rambu saja langsung katong rambu lurus. Kira katong ada sisir itu ada alat apa di dalam. Ka ini dong e bilang akang supaya katong pi bali sisir sampe, supaya katong sisir katong rambu, supaya katong yang rambu-rambu karibo ini akang capat lurus. Pantasan di pondok-pondok samua sisir su abis. Tapi akang pung hasil, yah tetap karibo. Ni karibo kalo karibo dari lahir to, biar katong biking akang bagemana lai tetap akang karibo. Yang dong pasang akang di telepisi ka apa barang tu, dong bilang pake ini supaya rambu lurus. Pi. Sama saja, hasilnya yah tetap karibo saja. Orang bilang, tuhan kalo su kasi itu, katong seng usah katong rubah akang lai. Biar kalo su karibo yang karibo. Dan akang punya fungsinya ya cuma katong ya tarima saja. Dan dong bilang sisir itu ya sisir par penting par katong e kas rapi rambu yang akang tabadiri sadiki katong kas rapi akang saja. Fungsinya itu. Kalo dong bilang par kasi lurus rambu, kayanya seng ada kapa, buktinya beta sandiri rasa akang. Beta rambu kan karibo beta gondrong, beta sisir-sisir sampe tacabu samua jua seng ada yang pernah akang bilang eh, manganga bagini di kaca eh seng ada yang lurus malahan tamba karibo. Orang bilang kalu beta dengar-dengar dong bilang kalo abis mandi harus sisir rambu, supaya katong rambu itu akang e lurus. Yang kaya tadinya karibo skarang akang kaya akang lurus bagitu. Padahal seng. Beta bukti akang, sisir sisir sisir su brapa bulan. Barang beta gondrong kan jadi akang panjang. Sampe satu taong labe. Pas beta dengar dong bilang sisir itu par kas lurus rambu, beta mulai gondrong su mo menjelang ya satu taong bagitu, beta sisir sisir sisir, eh sama saja akang tamba karibo. La beta sadar kalo tuhan su kase katong su bagitu, seng bisa katong ubah akang lai. Yang penting katong tarima, deng katong tau pungsinya sisir itu par apa ya sisir itu par katong ka rapi katong punya rambu, dan katong tarima katong rambu karibo, yang penting intinya katong sehat-sehat, karna katong terima apa adanya katong pung dalam hidup ini.